في فرق بين الثقة و الايمان، الثقة تعتمد على تجارب وحقائق، يعني نثق في شخص او شيء بناء على سلوكنا يعني سلوكاتها السابقة، اما الايمان فهو اكثر عمق، يعني تعلق بالمعتقدات والقيم وغالبا يعني ما يكون غير مشروط، يعني يمكن نؤمن بشي حتى لو ما كان عندنا دليل عليه.